Ñ'asany ñy boiara moa. fampandeveza rano. ampandeveza rano mafana. aminy ñy ilan-teña azy ;ñy fomba ampiasa ñ'azy. apetraky añabony ñy rezistansy elekitiriky ie. iñy amizay mañome hafana hampandevy any ran'oñy. zay ñy asany ñy bouilliara.